<hesitation> Gn'andrognonay eo ame dimy eo gn'ampoly misy amigna zany da gne tamine herignandro ambon- lasa teo zany ah gne nanolo anazy farany gne raika aminazy io, da gne raiky koa zany efa ho simba izy ao.